Famonoana afo ndraika, extincteur agnarany fahafantarako ananzy, <noise> izy io a dia raha mipetraka matetika aminà hôpitaly misy ananjy dia mipetraka akeo izy, na amin'ny tokantragnon'olona sasany koa zaigny manan-katao dia mampiasa ananjy, ka raha misy afo mirehitra, dia bataina foagna raha igny dia misy raha posirina aminany dia misy gazin-draha mivoaka dia mamono afo igny avy akeo.